Ma le verdüre le verdüre pöle cunserveie nen trop comuncue però mi pensu che 'na zmana, des di, se ël freezer a funsiun-a bin pöle cunserveie, pöi secund mi a divento a diventu pa periculuze, a pölu cambié magari güst, a perdu cuaiche proteina ma pensu che periculuze a diventu nen